Siip om üts väega hää asi, selle et egaq puhas piät iks inemine olõma. Ja tõõsõq as'aq kah. Egaq rõivaq piät ka puhtaq olõma. Eläjäq. Nii et siip avitas tuulõ üteh.